أنا ديما كي نقابل أصحابي ديما نخلط مأخر للأسف <hesitation> مهما نحاول، ومهما نبرمج باش <hesitation> نخلط بكري ديما نخلط متأخر، لذي للأسف الشديد عادة فيا خايبة، وعادة فيها يعني أثرت فيا الله غالب يعني حاولت <hesitation> أتخطاها شيء، هذيا من الصغرى نخلط، نقابل صحابي ديما مأخر، مواعيدي كلها متأخرة.